Andia andia hianatra zany raha matetiky entiky: kahie raiky, stylo raiky zay ny raha matetiky entiky, tsisy raha hafa ankoatran'zay, stylo araiky stylo bleu araiky ny entiky fa <hesitation> agny ndraiky za vao misy vao hiditry hianatra za matetika mivanga kahie de stylo araiky fa za rehefa vita vakansy de za complet ny fitaovagna <laughs> entiky avy mianatra.